اكثر شخص اثر فيني هي والدتي، حفظها الله، كانت دائما تدعمني واقفة جنبي، تعلمني كل شيء كانت مصدر القوة ومصدر-ومصدر السعادة و مصدر للدعم الحقيقي، توقف جنبي في ضعفي، في قوتي، في سعادتي، في فرحتي.